കേലൌ കുന്തുലു വതേര്പ്രൂഫ് ആദിപുനു കേലൌ വതേര്പ്രൂഫ്। ആദിപുജി ഐഥ മതേരിഅലു, ഫിബേരു, ഫിനിശിന്ഗു, ഉപുര। ബേഥ ബേഥേപുനു വതേര്പ്രൂഫ് ച്ലോഥേസ് ഉപന। <hesitation> രൈരി ജച്കേതു ബോഅതിന്ഗ് ശോര്ത്സ് പ്ലസ്തിച് ചോഅതിന്ഗ്। സ്യ്ന്ഥേതിച് ഫബ്രിചു, ബോച്ച, ന്യ്ലോനു, പോല്യേസ്തേരു, പോല്। ഫബ്രിചു ഇന്ഛപുരപുനു വതേര് രേസിസ്തന്ചേ ച്ലോഥേസ് ഉപന। സ്പോര്ത്സ് ജേര്സേയ് വിന്ദ്ശിഏല്ദു ഓഉത്ദൂര് ജച്കേതു ലിഘ്ത്। ചോന്തിന്ഗു ഉപുര ചോത്തോനു ഉപുര വതേര് രേസിസ്തന്ചേ। ആദിപുനു ഭോച്ച അബ്സോര്ബേന്ത് ച്ലോഥേസ് ഉപന ചോത്തോനു। ന്യ്ലോനു വൂലനു ബോച്ച ഇന്ഛപുരപുനു।